<hesitation> ntucha ja ku kue'é kue'é xɨnɨ ka ka'antunana jinana ku kue'é ja ku yuan suni <hesitation> staán xaán taka naa jina'ana yaa ku, nu keja kue'é ya ku nu kejaa kiwi vɨjɨn ya'a, kiwi vɨjɨn yaa ku nu sa'a jin'a jina'naa nu hora tu ka ɨó tua'ana jina'ana te chaá in tachi vɨjɨ xi in sa'u te ka ku kéu'una, ki'ín kue'é ñua na jina'ana te ja ntasa kantavaana jinaana ku ka jiina jaku <hesitation> in yajin luli ntucha nɨni ja ku. ja ku yuku yuku yuku itaminu, yuan kɨti yuku luli un te ko'ona ja ña'a xi ku uni jika ja kiwi ya'a, in ja ña'a. in ka xiuú te in ja ini, yuan te xi ko'ona in suni ja ku in kiti tau ntucha jin aju te kiwi tili <hesitation> ntucha ja ku. Tikuaá ía, yua ka kiwi te tau nií te ka jiína jina'ana te yuan kueni kueni te kenta ku'é un kushó kue'é un kuan, yuante suanni ka ntuva'ana jina'ana, suni tu ka jankoyona nu ve'é tana, tana ja io vina chi tu suni tu tuúni ntuva'a va'ana te ja ku taka yuku luli ja ka ɨó ya'a suni vaa xaán ja ntuva'ana jina'ana te xi ko'ona in in yajɨn luli ja ku, in kiti jin yuku nta'a nta'a yuku ticuá íaa, jin tau soó ja nani ka kantunna ya'a suu ku canela chi tu tu kajiniva'ana nasa nani tu'ún ya'a ku ja anaága te suni kiti yuku luli un te suni ko'ona in ja ña'a, ko'ona in ja nchaka te ko'ona in ja inɨ, yuan te kueni kueni kushó kue'é kue'é xini un ja ka ta'ana jina'ana yaa ko xi suni ku ka chu'untuna in tana luli ja nani vaporu ka kaa'ntu jiin tana un tu'ún stila ya'a te suni suni yuan te chusukuna mana sama te nunkaávana kusuna. Yuan te kiwi xa'an yaa, kueni kueni te kuxo kue'é yuan.